Sanne ɓiɓɓe adama hen kana ko keɓi fu kala. So neɗo ko heɓi fu halam, halam ko yana halede bonna hakuɗe yimɗe, wadde feyi bonanda. <hesitation> marde hunoko mun, ana jeya e ñeeñal. Sabi annabaajo o wiy: so neɗɗo waawaa haalde lobba fuu, nagga hunoko mum.